Gastu dos crassis alo menus, la salsa tomati namas pala pasta i la bechamel pala lasaña. No me cumpri de gastal salsas porque demúan el gustu delos alimentus.